खानावळी आणी वैयक्तिक आवडीवर आधारलेले असते आपण कसले मसाले किती प्रमाणात वापरतो ते। मी सदाशिव माझ्या पदार्थांमध्ये कोथिंबीर, हळद, आलं, लसूण, दालचिनी, गरम मसाला ह्यांचा वापर करतो।